ہمارے گھر میں بہت سارے پودے ہیں، اس میں چھوٹے چھوٹے پودے ہیں، ہم ایسو ڈیلی پانی ڈالتے رہتے۔ اگر تمہیں پوچھ رہے کہ دن میں کتنے بار ڈالتو تو میں ایسو دن میں تین سے چار بار ڈالتو۔ ایک صبح میں ڈال دیا، ایک دوپہر میں، ایک رات کو؛ نہیں تو شام کو۔ پھول کو ڈیلی پانی ڈالنا پڑتا، اگر ایک دن چھک گئے تو پھول مرجھا جاتا، اس میں برابر ڈالنا پڑتا۔ الگ الگ قسم کے ہوتے، کچھ میں زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، دوسرا ہوگا ہم کو سوڑا زیادہ ڈالنے کی ضرورت پڑتی۔ سب میں جو کیا، ڈیلی پانی ڈالتو، منیمم تین سے چار بار۔ رات کو زیادہ ڈالتو نہیں۔